मांस ते लम्बा समय ते बचोंडो ते हम वेते डीप फ्रिज मा रख सकदा, डीप फ्रिज मा धन से यु वोंदु की उ अपरा लाइफ से थोड़ा ज़्यादा चल जांदू अर येते हम सील पैक कोरी ते हम फ्रिजर मा रख सकदा।